الصين عندهم ثقافة جديمة جدا وفيها احترام للعائلة في عيد الربيع يكون عندهم إحتفالات كبيرة كمان يحبون الفن يعني الرسم الخط العادات عندهم ما بتتغير كثير مع الزمن يعني الصين شعب عنده ثقافة كبيرة وكمان يعتزون بثقافتهم القديمة يعني للحين مع التطور عندهم نفس الثقافة.